<hesitation> ס'איז נישטא צופיל צו זאגן פאר איינע וואס האט מורא פון <hesitation> א באנטש אוו מענטשן וועגן ס'איז נישטא צופיל וואס מען קען טוהן, אבער וואס זי קען טוהן איז, זי קען מורא האבן און, איך האלט אז אפילו זי האט מורא - גיין און רעדן אין פאבליק